Ny firenena efa notsidihiko a de tena tsy mbola misy, tsy niala teto Madagasikara aho fa teo am'fahitalavitra no nahitako ny documentaira manambara ny firenena maromaro: i Frantsa, Afrique du Sud a, i Amerika, i Inde, ary ny firenena sinoa, de firenena dimy zany.